. inon cuali niquelpeh, amo ca peine, ah, lo ando llevando mi peine, aqui esta. Tlalpelia, cuale notlalpelia, cuali nopachouasuia, ocse de de ninin oxon nochpuchuan amo quinehnequeh nicuayistac, nichpintarouah. Niquilia neh amo nipia tomin para inon tinteh, nosu tlenon non, na tomitzcuvitih. yehvan nechoncouiah, neh amo nequi pero, axon ocsepa ya quisah istac, aha.